راح أختار إني أعيش في سفينة الفضاء، أول شي عندي فظول كبير جداً أعرف إذا كان في كائنات تسبح في الفظاء وتعيش في الفظاء غير النجوم والكواكب، أنا أعرف إنه النجوم والكواكب تسبح في الفظاء ولكن أنا أتكلم عن الكائنات الحية، يا ترى يا ترى في كائنات حية في الفظاء؟ أتوقع إنه إي ولكن أبي أشوف بعيوني، أما القلعة لا لا سجن سجن ما أحب حتى لو كانت فخمة ومليئة بالخدم.